Eme kut acara ulang tahun daku ngoeng sederhana kaut toe ma perlu rame rame do ata'n, benta keluarga inti benta kudut hang cama kudut lonto cama kudut rame cama'n ulang tahun. One mai acara'n mulai one mai tiup lilin di, poli hitu pe bagi kue one ata tu'a, one ata tu'a dite, one kae dite, one ase, one sangge'r molas hae reba hae. Poli hitu ga one makanan hang dite ngoeng daku ga hang nakeng manuk kat, ngoeng goreng manuk kat, eme toe pande sate mbe, eme toe sate manuk kat. One acara hitu nganceng kole dere cama, nganceng kole dere cama cama kut rame, nganceng kole goyang eme ngoeng goyang, eme ngoeng dere, selang seling kaut. I- inti'n ga bahagia one acara ulang tahun itu. Eme poli taung acara, neka hemong <hesitation> tei kue ko tei sisa hang situ eme kut boto banger's.